Bon, ndefu indoneesii jooni, ɓuri heewde fuu maaro e teew en. Ɗun ɓe ɓuri defude. Taweede eɓe njogii ton ndefuuji goɗɗi ɗi neɗɗo anndanaa fu. <hesitation> Ɗun nii jon kaa waawi wiide hen. So wana ɗu, <hesitation> mi meeɗay yaade enndonosi so ngoonga, ayo.